माना आपने कोई की भी शादी करा यानि की माड़ो करा तो माड़ो करवा कान ने सबसे पहली तो से पांच या दस दिन पहली अपने बजट बनबा बहुत ज्यादा जरूरी है रेवे बजट बनबा कान ने सबसे पहली बात तोयरे रहे है की जैसा की अपने पास रिपया। फिर ऊके बाद में बर्तन आला ये कतरा रिपया देना। रिप्या देना फिर को बाद में पर इंटीज आराई कत्र रिप्या देना फिर उसके बाद में बर्थन बर्थन अराई। अपने कपने कपड़ा कत्र का आगा अपने जो भी गैन आवेन है। लांगा तो उगा कतरा रीपया होगा उके साथ बरात कतर रिपया खर्च करना सामने वाला है कतरा रिपया देना पर देना तो यह।